Tek e diellja na njeri zë fill e tek e diellja na njeri sos, tek e diellja krset dielli e të ngroh, e tek e diellja si sos mesha vemi e ham e të mbilljëm u pranxu ham kanollin e dopu marrjëm kafeun e dopu shtronemi te divani e flëmë pes minute, pran zgjonemi versu i çinku di pomeriggiu e thua: mi e çë ju qëllova? Oh u qëllove.